Ny maha zava-dehibe fahin̈an'olombelon̈o zen̈y, olombelon̈o araiky zen̈y kôa efa misy fahin̈ana maro zen̈y ràha mety afaka ataony ataony ambonin'ny donia ity. Bôkà eo amin'zay fahin̈an'olombelon̈o io zen̈y ten̈a ny famindrampo zen̈y ndraiky <hesitation> kadô zen̈y isan'andra fôtony tsisy olo velombelon̈o kàra io zen̈y fa misy mamelon̈o, zay.